˂hesitation˃ se aeya aparaiki jeta ko piare ñavo aiki tembiu jau vaera jaema jepi ko üe se se semana pe ˂hesitation˃ oipiti tei se erei jepi yae üe semana pe jare yaji pe üe ojo seve